मी जू यात्रा करदू। एक साल मा बीस से पच्चीस । जू प्रत्येक यात्रा हूदी मेरी दिवई या तीन दिन ता पूरी ह्वे जांदी। कै बे दूर यात्रा भी हो जांदी कभी नजदीकै भी हो जांदी।